Ny fampakaram-bady tonga lafatra amiko ve? <hesitation> olona vitsivitsy an avy amin'ny andaniny sy ankilany fa tsy ilay olona maro be ireny an, dia toerana kelikely fa mahafinaritra. Toerana an-jaridaina izany fa tsy atao anaty trano. Dia <hesitation> miara-paly eo an, zahay sy ny <hesitation> olon-tianay izany, ny havana sy ny tapaka sy namana rehetrarehetra. <hesitation> Kelikely izany fa <hesitation> fa tsara e! Mba hoe misy azo ireharehana tsara fa tsy hoe ilay be tsy andraofana hozy ny fitenenana.